أكيد التعليم مهم جد ا للمجتمعات بفضل التعليم، الناس بيكتسبون المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات مثل الطب <hesitation> والهندسة والاقتصاد التعليم بيساهم في تعزيز فرص العمل وبناء.